Suboo niŋ i lafita ye a maaboo puru a kana tiňaa, i ka a ke firigoo kono le, i ye kalas, i ka a ke firigoo kono le a ye tara jee fo lookuŋ. Niŋ wonteŋ, i ka a ke kaleeroo fanaŋ, i ka tuloo taa le a ye a ke kaleeroo kono i ye a waaji, niŋ i ye a waaji fo a moo, a moo fo a fenketa, i ye a waaji fo a, niŋ a waajita fo ka baŋ i ka a laandinoo le wo fanaŋ ka, wo fanaŋ ka tunoo jee le fo lookuŋ a maw tiňaa niŋ i maŋ i buloo bula a kono. Parisiko niŋ i ye suboo waaji rek a buka i buloo bula a kono. Niŋ i ye i buloo bulaa a kono rek a ka tiňaa le. Mee niŋ i ye a waaji fo ka baŋ i ka koojaari, a ka kalamaa taa i ka <hesitation> cumuwaaroo taa i ka a talaa i ka a ke keeraŋo kono, i ka wo tabi. A buka tiňaa juuna.